Oiko ndaye mopeti mbia jaema jae oyangareko mopeti pateure jaema pituñavo jae <noise> omboipi oguata jokua pateu tiviatreta iyiviri guiramuipeguaño jae ipuere oesa <hesitation> ïa jaema okiye jokogui omomiari oparandu supe kiako jaevae jaema <noise> jae amoape <noise> oyoyai <noise> opoko oyapi <noise> itap,e ivirape, ivipe, ereiko kua mbia ndaye mbaeti okiye sugui esa oikuako jae jokuae mopeti tetaraparaete <hesitation> ipuere omboyarura guinoi, omomiarira guinoi jaema ikirei jae ndie <hesitation> oyemboyaruramo.